दंतमंजन का उपयोग होया करया है लोग शहरी क्षेत्र में तो लोग करया है मना आता ईतो देखना मिला कोणी है। दंतमंजन एक अदी चीज होया करया है जको ब्रश माता लगन्न दांतां माता लगाया करया है। इन दांतां माता घस्यां करया है जू दांत इनू साफ होया करया है। कै ही अलग-अलग प्रकार का दंतमंजन आऊंवा दो गा है ज्यान कोलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोज़अप, और घणी ही अलग-अलग कंपनियां आगी है।